Caggal lekki tutaama kaa ki yarnete. So ki yarnaama beetee fu njarnaa ɗun kiikiiɗe njarnaa ɗun tawee du so ɗe mawnii won ɗo eɗe njettoo koltoɗaa ɗe seeɗa. Tawee kawju muuɗun kaa ana e juuɗe maaɗa. <hesitation> Ɗun woni ko neɗɗo waawi haalde banngal mun.